<hesitation> Zay koa aloha tsy haiko ze raiky zay satria raha mbo tsy nihitany masoko sady mbo tsy nireny sofiko. Na gn'olo mampiasa anazy tsy hay nakahy aby, satria raha tsy misy aminay atiky zao sady raha tsy de fampiasan'olo loatry. Vasa vazaha reo vasa mampiasa azy, fa laha gn'aminay etiky aloha mbo tsy nahitaky anizao indraiky aho.